द सेतेलैत <hesitation> ओर्पिदौ मा बेरेइ थैअ। द सेतेलैत् बुन्ग् दन्गप्ल सेतेलैत ओख्रन्ग्सेउ तिनोर् नैजैअ। द्जै सेतेलैत ओख्रन्ग्सेउ ने गिदिन्बेइतेइअ। द बत्रैज इबे सेतेलैत ओख्रन्ग्सेउ मा बेइतेइ। द सेतेलैत ओख्रन्ग्सेउ, ओख्रन्ग्सेउ <hesitation> ग्रेबेति कुअ इअ क्सैन बे सेओ ने बे गिदिन्बेइतेइअ। <hesitation> द सेतेलैत ने क्समन् इअ द्जैब। सेतेलैत गुबुन् गुबुन् रुकुम् ने सेतेलैत इअ। द्जै निदरे द्जन्ग सिग्नल् मन, तिबि अव् सिग्नल् मन, मोबिले अव् सिग्नल् मन, अर इन्तेर्नेत् इद् <hesitation> बहैन अव् जन्ग् सेतेलैत निदरे इन बहै जैअ। सेतेलैत गुबुन् गुबुन् रुकुम् मौ, इदिन बहै इन इजैअ। अर बेअ ओख्रन्ग्सेउ उन्थैअ। <hesitation> द्जै ग्रेबेति गय क्सैन बेअ ओख्रन्ग्सेउ न बिदिन गिदिन्बेइथैअ।